د سعودي عربستان د پخلي دود ډېر بډایه، خوندور او له فرهنګي ارزښتونو سره تړلی دی. د سعودي د پخلي اصلي مواد وریځې، غوښه، خرما، مصالې، لبنیات او وچه ډوډۍ ده. مشهور خواړه یې کبسه د وريجو یو ډول خاص خواړه دي، سي د چرګ یا له نورو غوښو، مصالو، بانجانو او سبزیانو چې پخېږي. دا خواړه د سعودي تر ټولو مشهور خواړه دي.